Karazagna vatomamy na bonbon.aa misy bonbon sucette, misy bonbon bonbon gasy, misy bonbon voanjo, misy yy bonbon le vita vazaha le agnaty. <hesitation> mifôgno sase regny, misy mifôgno taratasy, misy bonbon misy moileux karaha mogule regny. misy le le somary vatovato mafimafy fa misy le malemilemy